Min kam emi ɓuri yiɗugo kare maɓɓayɗe ɓanndu am mawɗe jimbitiiɗe mbono toggooje finatawa leyɗe Afrika, toggooje cemmbiɗɗe tarotooɗe pewri juɗɗe har les.